Alohany handeha amizany zô zao an de mila miomagna be, de ra handeha atôko vôlohany zô an de mivavaka Zao alohany andeha. De faharoy kôa an defa omankomagniko akeo lesteo i rah hoanina. Ndrendre sagnatria misy ra mahazo tonga akegny, de le fiomagnana kôa sagnatria hoe milentika zany i sambo igny de efa misy ra miaro anay zany efa parepare akeo.